Workun ada dansane hinkabu ada isana ada duranitimuu ada durani lakise ada inin amtan fan do ada amtan hares tab dunga duften ada ishian tunne ada choleamu ada bolifa daten faa adha ishian sunni adha durni gatee amtan ada hareti kabdi ada inama hinben inama hares lakis mangudo ada sun himbedu diko makuntua wo ada durani gachachatuu.